Lau dabai natorem neganai, launa dabadabai natorem bana na- maragidia na <hesitation> skulim daidai. Lau dabadabai natorem, ranu na laikaum lahi'ai, maragidia edia ti nakaram, maragidia nahaodiam, belaom behadigum bemaim, bese- beh- edia uniform bekaram, bonama edia breakfast edia daba, meal'dia- <hesitation> anian dia bakara vaitan beanim, bena belaom skul. Okay dia dia lao- i- idia elaom skul, lau dan ma, egu davara gaukaradia ma nakaram. Na laom memero ida alaom ah, davarai ah kimaim, bona adorai kana alou amaim, gwarume dala- <hesitation> iha baladia o, ihoihoi laidia daladia ma akaram, bena ma, hanoboi kahadiai beda, <hesitation> amai daka hanoboi aniandia a'anim murinai aida, memero ida baia helai heboum, hevasea hevasea, bona nu- unu bamona. Vaevae hanua- hanua mauridia beh. Bena memero ibo- memero ida baia helaim baia hevaseam bona, hora gauna belaom, hora, da daba kana belao heniam negan da vaitan daita gwa, tu evana unu bamona, Da alaom ah mahutam. Na da vada na egu, dina, gaukarana bena unubana mo nakaram. O nega haidia bema varavara o bese bemaim- bemaim begwaum oi gaukara haidia unukai neganai, nada bese ida ba- baia laom, ma unu gaukara maragidia ma baia karam penepene taida madi behenimaim da emai, sopu bona muba- unu gau, ihoi lai gaudia. <hesitation> nega haidia beda, bema, ai- lau vavagu bona lau tubugu veridia begwaum baia laom labana negan da, motukai aguim, adaem, highway kahadiai, aha labanam. Aha labanam negana labana lana ai magani apidim, bema una hanoboi na amai hanoboi namona neganai ma dia ma apidim. Okemuna, vamu na amai laidiam hanua, aivadiam aha goevadiam ma aharihari laidiam, tauma ruma bese tata, edia, daka disi tata ma ahenidiam. Da hanua maurina da nu, sene amo ema, sene amo na mauri emauri laia dainai, da ina negai dan ma, must, emai eregabe ibodai must na, mauri must, baia mauri lai. Bonama, nega haidia anoho kavam rumai, Na, memero bema ruma ta o, lala ta ena ruma bema lala ta begwaum <hesitation> memero umui doh aoma lagu ruma doh ame hagini negan, ai memero ibouna na araka heboum, alaom, madi na lala aduruam, heduru heduru. Hanua lalnai gaukara gauka maragidia, nu gaukara ma aka- <hesitation> akaram. Vada, unu bamona.